<noise> chajina tsange xru ndiitu tsexinia ndithu chunda ni gada para sinch'e nchi xra para thjini para la nua nua arrola jna la nduyao nduxi ndago ya yajina thingine ntheni ye' nana a na chuxe chjanana u xinde xajma ne nua rune nthaxa u ma siyea tsia xrisi nii pero para ji <noise> nijuayea sine nchi ndo mucusa pero nauntha xii sinena iruaya yaa thi para xrana thikiala nchroxa chana ya thi u jine yen cosa pero tanala kisala ndua arro la malando xinthala yacha cha thajon chunda ningana nch'e nixra thuxre yani pero para xrajili ya que para jana mayen ndekeguan thaechani bexin a la thase nda nena ixin yixin pero a na'i ruaya na thu thita anda thikji thinga thjiatusi tsie'e tsi'i rua tsia thi senthulana thi ndarethaxi neguala thaxina ndacha'ia para xrachana xrasintha xro thitamaya xra bangixa xra thania pero nchitha sangi xronton nirujuaya nda para xale yan junena ko ndaya xrachana pero jinda nitha nunca ngu ndathe ndaxina chajena nunca ngun'un a ve <noise> iruaya nda xra irua.